Bandiraawo an mi tawi a da yiɗi nyanɗe, iri nyamugu sanne, musamman a yiɗi nyamugu no falateke e wodi sukaa nika ne fali meɗen ko hewi ko kulliri meɗen, gauri meɗen, fakiji meɗen, un ɗun fu kulli lati ɗe ko wodi suga suga ma soga non, <hesitation> bawo ma so sugari to ɗuɗi e ɓandu tagaɗo torra no. eɗe hokke dabare no watte ko tawe nafamaɗa kakkila naɗun to suka ɗuɗi, to suka ɗuɗi un torrete to duɓi maɗa ɗuɗi, <noise> naɗɗe e manya ku muɗum nofaku suga naɗɗe e manya ku muɗum nofaku suga nefatadun kakkilana kulle ltido e wodi suka, suga fu kakkila na dum. no watta ko tawe nefa maɗa illa to nyamtaka ɗum fa toko gollata e bandu maɗa ɗun fu, laato nofakke e nder bandu maɗa <hesitation> mi sanni ma mi nyemani ma fofa maɗa.